Gne sirogne gilasy da ohatry oe <hesitation> vanily, parfum vanily zany fofogne vanily gn'eno aminazy, da misy koa gne frezy frezy moa zany man- mitovitovy amigne voatrotriky gne ty any, da chocolat, da <hesitation> pistache kolitra.